كيعجبوني المتاحف اللي فيهم الملابس القديمة و كذالك الاتات القديمة حيت كيعبرو على واحد الحضارة كيعبرو على واحد نمط العيش ديال الناس ديال داك الزمان و <hesitation> كتقدر انك تقرب للحضارة ديالهم ن خلال داك اللباس و الاواني اللي مانو كيستعملو فداك الزمان